ʻOle, iho ʻole ʻekahi, iho ʻole ʻelua, iho ʻole ʻekolu, iho ʻole ʻehā, iho ʻole ʻelima, iho ʻole ʻeono, iho ʻole ʻehiku, iho ʻole ʻewalu, iho ʻole ʻeiwa, iho ʻole ʻumi, iho ʻole ʻumikūmākahi, iho ʻole ʻumikūmālua.